Ꞌnaⁿ na quiwilꞌue na cwiwiñꞌoomꞌ ꞌnaⁿ na cwiwaaꞌa joꞌ nmeiiⁿ na na chjoo chjoo wajnaⁿꞌa na quiwilꞌue chaꞌ na ta̱ calawo, cameinom ndoꞌ ncuee lꞌa jeꞌ joꞌ tsꞌa cachiꞌ na cachjoo ndoꞌ tsꞌa na calꞌo, tsꞌatseii, tsꞌatcaaⁿ ndoꞌ tsꞌa pulla.